. Kúsio, kúsio haanunu amooġo afiaruġaɭew boramooġo ariãriã káhumiġusio. Amooġo áɭeɭe, ónahuno seseźengen kúsio. Ániñazoñaziiñiɭerexuri, muśe nilaninoġomeno, niġuɭii oɭe káiḃo. Káiḃo, búombo, miniḃuḃale novialan. Boḃaan, boimikuḃosu eee- kuvia buĵies. Aḃaan, niġudianiġuḃali bio, kunaḃo. Níġumbeġune kuġunaḃo kíġi noduo, niġulalo biḃuĵies, kuvia buḃuĵies. Kuñaḃanuġuguo káhuuno núġuzuḃendo fodu fíhi, nuġuliofiro, níṗine, nífufubo. Nana kudiĩ kúriga . Nareġo kẽkẽkẽ áadudili míreevuli. Mimahamimi, mósiġahuyeralo mahuoñarimo múiminiġusi: moimiġuɭoo. Muñaźa móel, naɭi óiro naxunahieniseeno. Kápupusuġongen, kaɭo níḃuepusu, niḃukuḃo, bóźaġapusu náyuġuġafimen, kafimẽko. Bóleĵoo nahien purġaɭo bóne. Naxunambenadialimo. Nañimodial ñariga, naɭii óiro. Kuñaḃanuġukub, niġuŝiatin nuġukub. Nuġudus moiġaɭo kúŝiġuro mahuoñari moimikuġuɭoo kíġi, aidia níġazo kuġuɭoo kíġi niġuɭii aakuġuɭoo kíġi kuɭingelen. Muśe naɭii ohuneu ñáriga. Añamodial ñázi ñileruneṗam, muiniġaɭo buyaḃona búlomutitoro, nuġulii banaepitani baluune nilaniźuḃi walanilanoɭumi tami ñázii níñitupo. Moġuñadial, óminumulomi, ileruġaɭo mimuroḃuhi timi ésuol, múñaḃanumutupo. Ásambueɭi ínźeġaiġo momulanźengena oɭeborane. . Mósie amooġo aḃayuġakuoḃen apialeġaɭale aifiamin. Amifiamo ásie anifiamo? Źongen aśe ásie anifiamo. Omurale burĩburino náźanahumino.